Nyama ɗiɗi waɗi e hamburgers ngoni dow fotaade, ɗiɗi maaɓɓe e nyebbude ngol e nafaade. Ko jeye, ɗum ndiyam no waɗi ɗum ɗoo ngam moƴƴude nyamako. So, nyamako ɗum fota, e njooɗa njaltina e njoɓdi.